Za tsy de mahay karazan̈a sampiniona e fa sampioniona de pary araiky malandy iny fo ny haiko. Aviô mety aharaka potiky hena afaka atô miaraka paty afaka atô kabaka zen̈y aloky hely oe karà zen̈y.